Raha izaho no olona farany indrindra eto an-tany dia ataoko daholo aloha izay mahasambatra ahy ka azoko maimaim-poana amin'izay. Sy hohaniko daholo ireo sakafo tiako ho hanina rehetra. Dia rehefa tsy misy atao intsony an, fa efa voatety daholo izao tontolo izao dia afaka mitady fahafatesana amin'izay satria tsy misy antony tokony hiainana intsony.